Për mi a ie almenu 'na sincuantina dë culur d'öi però a i sun chi i öi vert, i öi azzurri, i öi blö, i öi maron, i öi gris e i öi ner, però tante volte a ie co le lenti a contatto culurà e cuindi a ie diversi culur